Mʋ waʒɔ alɛ bʋabʋ ɩwovɩʋ wanɩ bʋakʋ afɔ naʒa nʋ ivili bʋakʋ afɔnadʋ ɔbɛlɩ anɛ bʋakʋ anekele kanasɛ nʋ ivili mʋ kʋmayɔ ɩwivɩʋ dɩ la wakʋtʋ yɔ akpatsɔ Akpatsɔ la ɔlɛ ɩwovɩʋ dɩ bʋakʋ ɔdʋ ivili ɛyɩ sɩayɩ akpatsɔ bʋapɛ kɔmasɛ bʋapɛ kɔmabanayɛ nɔbɛlɩ la afɔ nadʋ ivieli mɛ ayɔ ayɩvabʋ wanɩ mɛ ekeke ayɩvabʋ wanɩ mɛvayɔ kasɛ nʋ ivieli mʋ ɛfʋanɩɛ la wakʋtʋ yɔ ɛkpa Ɛkpadɔ la ɔtabɩ lɛ ɩwovɩʋ dɩ bʋakafɔ naʒɔ nʋ ɔbɛlɩ afɔ naʒa nʋ ivili ɛyɩsɩayɩ mɛ ɛkpadɔ la lafɔna yɔʋayɔsɛ dʋnʋ ayʋ ayaɣla ɛna wanɩ mɛ ayɔ kasɛ nʋvivieli mɛ ɛkpa la mɛla afɔ naka kɔta kɔnasɛ nʋ ivieli ayɔ ayɔsɛ nʋdʋ la mayɔ kakpɔ ɔkpɔ ɔsɛ nivieli mafɔ neyadʋ fz ɔtabɩ kɔnasɛ nʋ ivieli mɛ wayɔ ikpǝ mʋ wayɔ ikpǝ la mɛ ɩkpǝ ta afɔnayɔ ayɩ ɩfɔbɔtsɛ wanɩ yɔnama nʋ ʋtɩkpa nivi ayʋtɩ mɛ ɔka sɛsɛ ɔtala fɔ neyadʋ fa bɩ kɔnass kasɛ kanaʒa nʋ ɔbɛlɩ.